<hesitation> Enyamiishwa eziine amagezi mingi na n'okwetegyereza kwingi, twinemu engagi, engagi eine amagezi agarenda kwingana n'ag'omuntu. <hesitation> Amagezi agi eine ni kyenda na munaana katoonyezi munaana ahari igana ahag'omuntu waaba orenda kuuginganisa n'ag'omuntu. <hesitation> Endiijo enyamiishwa ei twine, twinemu wakame, <hesitation> wakame nayo nazo ziine amagezi mingi na n'okwetegyereza kwingi. <hesitation> Endiijo ei twinemu, twinemu <hesitation> hariho enjojo, enjojo nayo eine okwetegyereza kwingi, ahaakuba waaba katungire ngu yeeyine nk'obuzibu waagiyamba, yaaba ebyami eremwe kwimuka haza okagiimusya terikukwebwa, neeguma neekwijuka ahabw'ekintu eki waagikorera.